हवाई जहाज कैसे उड़ता है, हम इसे आसान भाषा में समझें तो, उसमें जो हवा का दबाव होता है, या बोले तो, उसमें जो हवा का दबाव पड़ता है, उसी कारण से वह ऊपर उड़ता है। और उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वही कारण होता है कि वह ऊपर उड़ता है।